Ia, mahakasiky labiera zen̈y ze tain̈a tsy haiko fekiny zen̈y Karakory. Fa ho za fo mandiniky mety arakaraka raha nan̈aboarana ndraiky izy siramamy. Tsy siramamy fa nino izy ty? Fa ndraiky alikôly an̈atinany ao mety mahasamihafa tsironany ndraiky mahasamihafa kalite-nany.